Ampangotrahina amin'ny rano izy aloha dia rehefa akaikikaiky malemy iny izy dia manao saosy arak'izay hitiavanao azy, ohatra hoe voatabia, tongolo, épices amin'ny menaka dia avy eo afangaro, dia hatao ritra tsara, hatao ampy menaka tsara